Tokony misy anjara asa mintsy fanjakana amin'ny fifehezana fitondran-tegna manôkagna satria <hesitation> anjaran'ny fanjakana zany mametraka karazagna barrière na karazagna balise amin'olombelogno, amin'ôlo jiaby fehezigny akô mbô ahafahan'ôlo aby igny magnara-dalagna amin'ny alalan'ny didy, lalàgna, fitsipika apetraka zegny ahafahany <hesitation> mamehy ny fitondran-tegnan'ôlo mbô tsy agnanognano fogna ôlo.